Livi ye chindo á, xi lo ini nkaso lo iyo nde'e yetei lindu've, te ye lo ini nkachi iyu'u naá kuu ye chindo kueti lo ku tɨndɨ lo kɨ'ɨi ve'e á, xi nde'yaso lo naá na kuna-iniso lo na kande-iniso lo na la-ijñai lindu'vei naá te livi <hesitation> ye lo na kijni taka ye chuju kueti lo kaai naá, kuu ye lindu'vei naá, lo lujua la-ijñai lo ini nkasu ojna lo ye ko-ijñai, ve'e nka á te tɨndɨ nka ta ye chindo kueti naá, te lo nde'yaso lo na ñani ndee nka ɨ́ɨ́n ye chitií naá, ye xurri nka, a ye chuju naá te inoi jue'e lo jnɨ ña'ai lo kaa ña'ai naá, te wa nuu lo ku- <hesitation> na ku juiñi ye lo kaai naá kuu ye lo na ndɨ'ɨi lindu've lo yetei naá, te lujua livi kuu ta ye chindo naá lo lujua yetei lindu've naá, xi wa lava na xi ko nuu lo kaka ndojlo nkai kuu a na kuu lujua na ndɨ'ɨi livi lindu'vei naá, te lavai naá xi i-iniso lo nuu lo ndejlɨ nka nu lo ko kú ya'a ka nka lava chitií a na kuu lo ke'ei, nuu lo ijña nkai naá na nka kuu lo lujua ke'ei, livi yetei lindu've naá ye kuenda tɨtɨ, ye kuenda na nka kaa na'ma kaa, te ko wa lo yejlɨi ye kú ya'a lavaka chitií nuu lo ijñai naá kuu lujua nka tuunchi ye chindo naá.